Puēs kɨ̄tɨ̄ i váꞌá ci tuꞌa é xika ne pues kɨtɨ kɨtɨ nákaꞌán ñadɨvɨ iō kúꞌu jan kɨtɨ dukúꞌu á vi kɨtɨ nakaꞌan ñá armadiíovi kɨtɨ dɨvɨnanɨimapati vi kɨtɨ n stkuɨvkɨɨ ñāꞌa kueen ñú vi dɨvɨ koneju vi á kɨtɨ xenɨ ñaꞌa i dɨvɨ dukúꞌu nakaꞌán ña vi kɨɨ ti éte nane tɨkonejo ne kɨtɨ chene váꞌa xhi kantɨꞌɨ xika xinu tɨ sé de ñākɨꞌɨn te ñāa kakaxí nu tɨ nɨ pues kāntɨꞌɨ kaꞌi ña kɨ̄tɨ kūtí e ne pus te cīní tɨ coo nee ña kakaxinu tɨ kɨꞌɨn kuitɨ te ñāꞌañini tɨ neé pueskāntɨꞌɨ kɨ̄ꞌɨ́n tɨ buru jan nee teɨvɨ kaitaꞌan tɨ ne pues kueꞌen xinu tɨ kɨꞌan kakañinu tɨ́ dɨko kuni un kɨtɨ kɨtɨ̄ īdú ján ne pues dɨvɨ dɨɨ kādó i kɨtɨ xɨ nɨ ñaꞌa chīni ngo ite ñāꞌa kuíta kui uni akútákaa o ktɨ nēé poskakakantɨ́ꞌɨ tɨ te kɨdɨvɨ kɨ̄ꞌɨ́n tɨ dɨ kaxikantité é te né pes kāntɨ́ꞌɨ kkaitɨ kɨ̄ꞌɨn tɨ vi ve di dā kakaꞌ ine kɨtɨ dukúꞌu né puis kɨtɨ xɨ ne iō tɨ́ má kū ci é te vīꞌi ío tɨ sé kūutí un neéñaai viꞌi iō tɨ́ e vi i kakɨtɨ dava ña né naakueꞌenu ña kɨ̄tɨ nákaꞌán ñandɨvɨ konejo já vi kɨtɨ dukúꞌu ne dava ña neé iō tɨ́ dɨ ñáꞌa ntukui ñadɨvɨ̄ nakáꞌan ña kɨtɨ nee pus nachiváꞌa ña kɨtɨ édɨvɨ nchīní ne nɨ íiō tɨ́ dɨ iō tɨ kɨtɨ váꞌaá ti tuꞌva é xíka inakaꞌan ña kaxikaxinu ne kɨtɨ kōó ni ñaa kui kaꞌ uo kɨtɨ é i kɨɨ iāꞌa ōrá liꞌi ntini ñaáini no nɨv mi kanticí tɨ dɨvɨdɨ cī kavixí dɨ ti te ñāꞌa koo kúdadó́ ko sá un o neé í kueꞌen tɨ ne í ka xēi tɨ́ listu kuéꞌén san sí é si ōrá liꞌí ni ntava tɨnɨ ñaꞌa ní u kɨtɨ kuéꞌe nko kɨtɨ̄ ntɨ́ ci dā ta da nté tu xhí kɨ̄ꞌɨ́n tɨ.